פנהאר מן אלאיאם דעת עאילת דיאל אלטויור וסת מוסם האליגה בסבב עספה כוויה לי ג'את فجאה, אלטויור קנת חאיפה, ובלא מא תערף וין תמשי, ולקין אלאב דיאל אלעאילה בקע האדי ו קיהת'ול יהדי סג'ארוה, סטעמלו קול אלכועה דיאלוהום ובקעו יתובעו נוג'ום באש ילקאו טריק אלסחיח, פלאכיר בעד תעב טויל כל וואחד קאן מא'מין ביליהומה לי ירבחו ואהתפלו בסבר דיאלוהום ואלנגאא דיאלוהום מן אלח'טאר.